Ooh ho ngong birthday owoning ngongong ong nommai, aii tu'tu'no ho birthday ngope manni ho o'ko list ho nommai pekong ngopenana ho inviting ngorupenong. Tikite ho ngonno manni ho kukoh nahah nommai tingu tingu inviting ngoruhna ho pau ho kotah kuutowo toyeurupe nong. Kuutowo toyewurungno ai tikite ho ru'kah moromonuku, ru'kah moromonuku ho poti hukahukammo tuku ai ehkong ho nommai uhuhumo, uhumo hoko uhuherong manni ho present no'rano ngawah ukowahngung uhuherong. Uhumo ai tikite ho pekong present siramo paukemmo, tiki korokorommo, korokorommo impa ai tikite tii korokorommo tikite eneke ai ho poti rimo tuku yaki, poti rimo tuku eneke sipai unuhenong. Toku nahah hiya honna meng pres, aii ong ngong birthday toku nah hiya noi honna meng ngoyeupenong roki ong pau, roki tii oi ngoni ruu patake kingkupe.